Yeah we suppose to have right to live anywhere because like per my christianity knowledge we were created within this world god na share boundary between ley other country and ley other country so once we living in this world we should be one family one people and one nation so no one supposed to be stop from traveling ley other country and nobody supposed to be stop from coming to your country.